Moula nga diaréné mokho bé moula ngana laga a laga télé hopital a na daga, docteur na yitou safa a ni kinaηa. kenkha moyen ganta makha a layi diarana kaniηa, wathia a fo guebe soro kou na kendou ya débérini, na khaméηa na worindi a na mini, yogoni yéyi biné founthié ké i ya khatana na limo léye, ina yaguen kha kéféye, i na ta na ké mini wouro angangni sakha a na mini.